A ny lakile fampiasako ndraika dia lakile telo eo ho eo. Lakilen'ny tragno raika, dia lakilen'ny môtô a, dia lakilen'ny tomobile. Lakilen'ny trano moa mazava ho azy a, atao famohagna tragno. Dia ny lakilen'ny môtô a mazava ho azy koa fa atao famelomagna môtô dia itondragna anazy mandehandeha dia tomobile koa ôtran'izany.